إذا فضيت لمدة أسبوع كامل، أول شي بحط جدول ألتزم بالرياضة، حجتي كل يوم، <hesitation> ثاني شيء بجيب الكتب ال كنت حابة أقرأها وحطتها على رف من زمان، أحط جدول إني أخليها في هذا الأسبوع، ثالث شي إنى بشوفه العائلة، <hesitation> يمكن نطلع سوا، صاحباتي، رفيجاتي، زملاء العمل، كمان ما في مشكلة، وبأخذ لي يومين كده لحالي أسترخى فيها تماما بدون ما أجابل أي أحد.